मानव का शरीर का जो दिल एक अद्भुत अंग अ जो हमारे शरीर का जो लोई तेथोक पंप करो। और कुछ पल्स जनरेटर बनो जो आम तौर पादे तेथोक इलेक्ट्रिक सर्किट अ शाही तरीके से चला ओ।